Nah cumaritalakon pengalaman waktu mine-nera'ai waktu rera ya namanya rera sio remaisi semasetere tumou paatma mererempe mesesusi <hesitation> jadikan siosemareisei masesusi abis nitu eleken noyo a oda'si ka'pa wotoro siae wodai iyo dari eleken mancas selele'os ka'pa wu sengaja maweti-wetin tos sasseramawatin adoh kawenganangen wo syah mopemewe ka'pa moisa mo peng'ngelep ka'pa syah maleong kartu judi ha ni'tu jadi e sekolahmpe- ca sacamemang malele-lele engkapa'at yah tantu ca iyo'an taansa cam <hesitation> ma matakarnjang tantu wo'o so'yo sipapa'at mokumawengange wopuwawewen ka'pa ohpa'kuran napa le sekeweiten nya'ai <noise> sema'susian sacadima ane manu'mauan aima oke-oke <noise> yan o sece'mo apa'tu jadi ya dua'dulu tempo lakodang kami marara kampen ya ele-elekempe yoyo tempolakos sasererawo tere tumou musti <noise> matedingga setu'a sangkoing tu'a sit'ti ta'kan sitis toro nuncia rajing yo mantu madawa mampo'po kinei simikola caka pade simikola asalca rajing mata'use tu'a mata'u skauna wesakarinte anolako matao serinte mapengelep-pengelep madoid aimanggenge wiyaan ni'tu jadi waktu rora ti'in ya musi kesilumele setu'a sangkoingtuati ta'kan yalumele ta'ansokiauwan monstoro musimomio karna setua ti'in apalagi setu'a dulu kuaner <hesitation> Sakineunu wimadango ti'i madango welako dou'mo aywiri yaitu pe non mamato ari kampe tansa dou'mo pesusiwonera mamolian pe'non kumaweng yo sakumaweng ngange ya musti mosio cerita-cerita kumaweng ti'in yanitu motumpelekang setu'a meilelekan masena-senangan sanana ni'tua deilumele'o kepaerinte a juga rinte tarnamainadelumele ha ni'tu lengkali masalah sakawengan nange nana'an aimo berguna lako ta'ansa sa mina leo-leosan kekuane tu'a berguna kumeweng miu berguna lako akad mo tu'a wekoneno tu'ah akad moputi mbukmiu kamudeima salah-salah anai yo asal malele setu'a panasehatnytu'atu yanitung kemparimeinitu'a jadi ma'an pengalaman lai waktu rera kami malele-lele setu'a apalagi samongepesta mangedumansa wadimoniye tere tumou ti'in to sangkoneing tu'a oncias toromoko wadingko hasitikian neke gaga-gaga moipinakiannoi jas stuaki muyung ya terpaksa lumele moyos siti skepa intu'a mosilumele peanondikoipian tansadaipa iko ipi'an jama dulu ami umuro tujuhpuluh tiga yai berarti se umur muda ya'ai ai moduan jaman dulu ameyai setu'a sengaja setu'a mamo perhatikan se tare tumou sasera malas ka'pas rajing simikola cakapade simikola maancaseisimikola koingtu'a saca rajing onciassi kepa'nera yani'tu